Las mesas de pranchal son güenas, la verdá. Porque afinal el querel pranchal depriessa i corriendu en una mesa normal pos afinal echas más tiempu i no quea bien. Craru que assín passa que alas vezis se quea la mesa de pranchal abierta porque no te vaga de pranchal tolo qu'está pendienti. Ai que dil arriescau i apreparau, no se puei dil paí hechu un farraguas, por muchu que digan que ara no hazi falta.